Náñtɔníŋɛ aŋtʋ wáana dabaram? Náñtɔníŋɛ tɔɔ wáana dabaram, dí mɔsɩ <hesitation> dzimiya, dí mɔsɩ kpeélaá, dí mɔsɩ asíya, vaáa, gúúni, ŋnáa? Náñtɔníŋɛ tʋná tʋwɛ dabaram, tʋʋ gnáñkɩ tɔnɔɔ sɩsɛɩ, tʋ wɛ sɩsɛɩ, tʋʋ gnáñkɩ tɔnɔɔ wá gbaagba gbaagba gbaagba, ŋnáa? <hesitation> ñŋsɩ dɩ lí tʋná níŋɛ mɛ ró, dɩí yála ka ná ñŋsɩ aŋtʋ <hesitation> mʋwa na átúwa, tʋná ró, tʋʋ gnáñkɩ tɔnɔɔ, tʋʋ gnáñkɩ tɔnɔɔ wá gbaagba gbaagba, kpeélaá ró, kpeélaá gnáŋkɩ tɔnɔɔ, sɛñɖɛlɛbíya óóó ba táa tɔñ bɔɔ. Sɛñɖɛlɛbíya mɩnɛ kéé káná róó gnáŋkɩ tɔnɔɔɔ dzɛ. Kaá gnáŋkɩ tɔnɔɔɔ wá pááá. Bʋká náñtɔníŋɛ tʋmɛ aŋtʋ yáa náñtɔnɩŋɛ mɛ ró tʋrʋwɛ sɩ tʋ táa gnáñkɩ tɔnɔɔ bɔɔɔ? Tɔɔ ñŋ dɩ mɔsí ŋsɩ ágámá, <hesitation> ágámá, <hesitation> sɩbééé baá yá kpínɛ bʋ mɩní? Adzakpá, ágámá, adzakpá bʋná bʋtáa gnáñkɩ tɔnɔɔ bɔɔ, kaŋgbɛɛná, bʋná níŋɛ mɔɔ bʋtáa gnáñkɩ tɔnɔɔ bɔɔ, na ágámá, kasaŋgbɛɛná na adzakpá, bʋná níŋɛ táa gnáñkɩ tɔnɔɔ bɔɔ,ŋ na ŋsɩ fofooná níŋɛ, fofooná ró táa gnáñkɩ tɔnɔɔ bɔɔ. Ŋnáa? Bɔɔ díí yálá ka tɩŋ bʋmɛɛ dzɛ.